समय सबैको आउनो छ भने जसै तरकारीको पनि समय आउनो छ । सिजन भन्ना छन् तइकीलाई । समय अनुसारको तरकारी भन्ना छन् । अँ कइ मैना के तरकारी फल्लो छ भनिबट ठ्याक्कै था पाइनो छ । केइकी तेइ अनुसारको बिउँ पनि उमद्दो छ की उमद्दैन । किनकी मौसम अनुकुल हुनुपड्डो छ तरकारी फल्लाइ लागि । जस्तै अब भण्टा फल्लाइ लागि बर्खा मात्रै चाइनो छ । जेठ असाणा मैना तिर भण्टा फल्लो छ । अब अरु मैना चाइ भण्टा फल्लैन । अब पछिल्लो समय चाइ कसो छ भन्दाखेरी विभिन्न प्रविधि प्रयोग अरिकन अँ बाह्रै मैना एकै फलफूल अथवजा तरकारी फलाउने अद्दा छन् । अब हमीलाई टमाटर खासमा भन्ने हो भने सब सबै मैना अथवा बाह्रै मैना फल्लैन । तर, अछेल चाई प्रविधिको प्रयोग गरीकन अछेल बाह्रै मैना टमाटर फल्लो छ । अब खासमा भन्ने हो भने नेपालमी त करेलाको सिजन भन्या असार साउनतिर मात्रै हो । साउनदेखि सुरु भइकन दशैँतिहारसम्म हुनो छ । अब तेइपछि त करेला हुनाइ हुनाइन । तर, अछेल त के छ भन्दाखेरी हिउना मैना पनि करेला फल्ला छन् । तेसइ अरिकन पिणालुको पनि समय हुनो छ । पिणाउँका समय भन्या असार साउन तिर हो । बर्खा मैना फल्लो छ । अब अँ तेसइअरिकन घिरौँला भयो भोटेको साग भयो । चनेको साग भयो । सीमि भयो ककणी भयो, टमाटर भयो । बन्दा भयो यी आआफ्नो सिजन अनुसार मैना अनुसार फल्ला छन् ।